<noise> Iho takachi nda'a ndavatuu takatu chajan ñe'etu tukutu este taka este idii idii este, ndaño'o ho <noise> taka este minanditu taka este chidavatu takatu este dikiñunu ndavatu takatu este chíñani tundubuu, chinan ye'e hi yo'ó chindaka nun ndatuu chi este ndá ndaja ndakaxhia natuu ndojan chindadu, ojondan ehu hu chú ñetuu xhiñanitu este nduku tuu takatu nunmin ndukutu takatu chin ñamii xhindugu xhiñe onré ñe'e, okon nduchí koni este tandee tundutu lakutu laki luchi chanyetu ndekatu laki luchí ndache'e chikoni iñanro che'e tuduu no iho bajuu kuina iho na'a, ñetuu janitu ndun nduku che'e ho atuu ndikan ndujutu chinoi ye'e nanitu no'o venruchí, xhe'e ndunguu xhe chichi ndutu xhendó no este huajo na iona'a njutu janitu nuu yuku no ndo este, ndanin ndatuu no'o nachida nduku ndateka este nuu nda'a nuchindando ndá ndavatu takatuu. <noise>